सुमारे चार हजार वर्षां पायली हित्ती लोका नी अनाटोलिया। तळया आता तुर्की म्हाणण वळखला जाता त्याच्या मध्यया। भागां एक साम्राज्य तयार केला त्यांच्यानी शेकडो वर्षां। राज्य केला हित्ती लोक आपली सत्ता गमवो ताणा ट्रोजन। युद्ध जाळा तोय <hesitation> शहाऱाचे अवधेश। अनाटोलिया तळया हिस्सारलिक शहाऱां अ्स असा म्हाणला जाता।